Utaah furgami kuma agatsir managa yi gataah furgami aga tsir farko sun ɗuga mul gatamar abank ɗunyar afaik yanɗa vubur buuu aiyi ɗaban ɗaban udi uu ayi ɗubur buu aga shiru sanna ayi ɗubur buu aga gawayi sannan kuma electric cocker ayi ma <hesitation> magayi ga amfam ga electric cock kawai kiga hiri tsirgir gachina munagu gafukuslimkay a flokirin <hesitation> electric cockergin aɗi waya so majos na majahir zafi kiga feu mt umgi avi so msdirna afuhga zufe sirna azha ga hiri shik furgamigi gafe ar uuh megafee ar uuh gafe umikwa keway kija irri bo iliing maja irrborlum naja ma kija hiya disika geri k furgamira buuw ɗigu ɗisir abu amai katamar naja gakwai ga chi kutagu gakurga hya azaga zuwacima tsirna aga furgamir magachinai gazuwa feya ga zuwa uir umel gin depece of umalk ɗgayu ga yusing agari magayu ga i amfani ga ma nja kiga hir umanjagi asi sanna maga mul ɗhir aga mal kuci najama gahiri malkucigr asi so maga kuya ahiryesi kumanaga atumgi ugefesuta ttase.

Sannan kuma ma tsusim ar uuh kuma tsusimar uɗi na cigafe y imi cup fatsukawai kijata naba shinkafa furgami asa imi san nankuma ma susmar ku shu gafu imi dugubur cup har, usuma maja kushu kigafe imi ɗai ɗai kik citu ga ifuna ituga funa asusimuri bawari saiɗugu fayaba haɗigaba ɗaya bam aga itly maggigin aga unu sannan maaga ga kobojen ga citirga iyi hadi uɗiga kikga ɗliy kair uɗi kikga fesu ka ka uɗhali atum kaka atargug kaka unga classis ɗasukorig ɗum kukgu fe uzun kir kidai suka cirga iaw tsusinari ga naga musudagu ɗum kafin har ma busu aji kafe vum kikga zuwa hiriga kuku mega hir gafuu ku untuman mega fun <hesitation> furgamigirna aga tsiegina kiki su kik ɗugan ge ri tsir bubua aga furgamii voi ingna ga zuluiri ga zuwa feku untumari sai kawai ga zuwa ghaɗe ga for some minuts ma yasa fahina kumaja uɗi kukui a kushue. Mamga fahina <hesitation> maga lur abuuhri ko kuwa sukir maja buuhri kukur a imi maja bu aliri imisuwa kwa whrch mis imigi imi amma mehf rma imi kudiri imis shunakir a kwa ma tsusim ɗanamai naga citur ga hiri imi kiga chahiri azeku tsusinna gatamar kik tsusimre ateh dai ɗai sanna n mega chahiir imik mega se faah ina mega lur tsusimari anari ɗai ɗai kawai gahir gehei aza h gan geri is ready to dap na ciga tsinon sissim negaci ga tsim sirguy nega ciganainu nushage kukuwa negacignaini bulna r ga tsum tooh amma ma harma a <hesitation> tsusingiyari imir ɗasuwa kumai well kuma tsusing aɓuuchri ɗole bayanva sa iyana yr ai <hesitation> ɗaga cituga mul mai dole sai ɗu tsusim gi arana imi imi katamar dule san ɗujarana over cock kiya ɗole saiɗiyara fuluh uvr imrma ara sariri tsusimgi ruwa ruwa amm maharma shinkafa ɗa fuuhmai weu kuma imiɗa kuɗ’uri kig a sim yanɗa ɗuga chahu imir kuga chahu imiri kushu sasit a fuh udi ɗisikarana ɗugu ɗujarah. Di shinkafa ara gul kira sabamai sannankuma sumginɗa naciga tsim sigin ijiyin kokwaga family kokuwa ga mushagin kokuwa ganainu ɗuku uzhun yanɗa ɗubur tah shinkafakenan sannan shinkafa fawai ga tsir ɗiɗubur tanmai shikafa ga ciga taluyi ian kakuwa ga setewkuma maga ɗha kumgin ku kumur umtuka ko kumur ɗha nagacin gair setewgin agari kiga fuuh na kokuwa kiga soyarri kutegu ga zuwahir kkari stewgin asi su tumatur kaka umalgin ar gase ir sstew bayan sstew ga zuwa bouling shinkafagi maga su tari kenen kik ma gayi ga ifarikenan maga zuw a bichna negachi gatsum aga stew ari kik da buuyi aga tsirmai na ta jiyin da iyi sannan kuma vu bur aini gosuluwma ɗubu ainiɗa sum aga kabeg ga ɗha ɗhaya kaba g gi yanayin scis ɗiga yu sannan kuma gasai hir bammagi gafego kwa indidaci gatsum aga shinkafa ri kuma baɗa stew wari ɗumkiki ɗubur mul sannnan kuma. Bayan aban bawai sai negu jiyin mmai ɗachi ga tsum agafamily kuma <hesitation> vciga nigy nu musha shinkafa viya kirga aga shinka faga wake kirga furgami aga tsir ɗinɗubu taah mai ɗubur taah fur gami aga tsir kuma vubur aiyu shinkafa ijin gasimm aga aga stew kuma ɗubur simuyi aga kabege ɗum kik ku yanayin vun ɗua shinkafa yana yi ɗubur tah shinkafa kumayana yi dubur aiy thur agari kuma shi shinkafa magubur teyi ma kikga sinba yanayik imik ɗiga fuw zaik wa bawai magayi gatah shinkafa kushu gu kik ga hir imi uɗi kefe zekwaba magafen imi udi azekwa amul ruwa ruwa arana mutsuɗagu ga tsum mai kokuwa maga fey shinkafagi ar uuh kuma nagu gafe imi kushukwa mmagafe imi kushukwa maga salonɗ sasika gre gangimai maga salond maga notice aburi imina nar kushu anu shinkafana gan chahiri kijana ɗaiɗai imbashakaba magu gahaiy kumada buuch mai nana vubur ci havedo m kuma gaskiya uvur magu gatsi ya uɗi. Uvur zam wuɗu wancenne amsanajan ɗin ɗubur cuw habɗorn gatabar shinkafar afuuhmai ku ma afimaima amma mega feiy imigin daidai kuyin ɗuga taah indigo sai sumdu kabege ma mafe in mega feiy imi munagu majaga fuuh munagu maja fuuh ɗai ɗai nagalalu ara kumbura aranaa muna gu amma kik ɗiga kik ɗugu ga feiy imir uɗi kwa kuma imir gan ɗa ɗinamar shinkafa ga fuuh ga na luver cock ku indigo tsim yi aga tsir najama ana munaguma aranayaba yaba kukuwa kik ɗuga la tsim aga gosuluri agau luw mai ma koɗun kuga munagu wu ma ar na nunagumai ɗugu yaba yaba are azubba sina sinamay sannan shinkafama aikwia ga taach jalub kuku wa frit rice mai <hesitation> shinkafa ɗufuma ɗubur shu aga furgami, furgami ɗubur buuaga tsir kukuwa ɗubur raw ffrit cra,